Purterìu me omu, mia fìa e ma söri e me pare e mia mare përché le a sun mia famìa e a sun le persun-e a chi vöi pi bin e alura purterìu mach lur